தொலைநோக்கியானது முன்பக்கத்தில் உள்ள ஒரு. பெரிய லென்ஸைப் பயன்படுத்தி தொலைதூரப். பொருட்களைப் பெரிதாக்குகிறது இது அப்ஜெக்டிவ். லென்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது பொருளிலிருந்து ஒளியைச் சேகரித்து. பின்பக்கத்தில் உள்ள சிறிய லென்ஸின் மீது கவனம். செலுத்துகிறது இது உங்கள் கண்ணுக்கு கவனம். செலுத்தும் படத்தை பெரிதாக்குகிறது பார்க்க. தொலைதூரப் பொருளை நெருக்கமாகவும் பெரிதாகவும் தோன்றும்.